أكبر حيوان شفته جبل في حديقة الحيوان من مدة يعني، مدة أشهر شفت فيل- فيل كان كبير- كبير صراحة، منظر حجمه مدهش، وكان هو يعني يتحرك عادي برشاقة برك- برغم كبر حجمه، كي تحسيه إنه يتحرك بحرية.